Hahasoa ro malaky hamafa ñy lemboky aminy ñy fanaky: -Ñy fampiasa siky malefaky, -Manahaky anizao ñy fampiasa ñy fitaova fangala lemboky, -Ñy fañaliova aminy ñ'alalany, -Ñy fampiasa tsioky, -Manahaky anizay koa ñy fañaliova aminy ñy rano noho ñy savony.